Inkpemesego sɛka ti mam tiŋa duma nɔŋɛ ka itegɔ de la boole <noise> ŋmi'a, zua la bɔkesin ŋmi'a <noise> bii buloosi ŋmi'a. <noise>